Ni lu pianeta ci sunnu tanti tipi di funci, alcuni velenusi e autri ca ‘un sunnu velenusi e quindi boni pi manciari. Li funci utilizzati ni la cucina ponnu essiri di dui generi Pleurotus ca veni a diri li funci di granni dimensioni e macari ci sunnu chiddi chiù nicareddi di lu generi Armillaria. Li primi si utilizzanu ni li ricetti di carni mentri li secunni si utilizzanu cu lu pisci.